Firesaka sokatra na tortue, tortue zaigny mahazatra izahay akagny, izy agnisan'ny tsara tsara tarimigny be zaigny izy i ôhatra izy koa mahita ôlo ton'de mifo- mifony vony laka vony nakany lohanan'azy, vonign'ny anatign'ny vatagna ny be agnany, tsy hitako tegna ataovany, de izy zagny isan'ny biby tsy mahasiaka koa izy, sady <hesitation> tsara tarimigny zagny eh, maro mankafy tsara mankafy mitarigny izy igny, tsara aby izy.